ما الذي تستخدمه لمعرفة الأخبار؟ التليفزيون، أم جريدة الأخبار، أم وسائل التواصل الاجتماعي؟ أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عشان أعرف الأخبار أحسها أسرع وأحدث، أقدر أشوف الأخبار من كل مكان وبكل سهولة تخليني مواكب للأحداث أول بأول وأعرف كل جديد